Kolii niniŋaa nu, kolii niniŋaa irii waŋ aŋaa niyek kan naa ti hor wi, waŋ jaa kaynu dum wan kolii niŋesnu, kay nun naa kaa too kay muchoo wigin, kay machuu wigin, n̰ortisii niniŋaa wigin kolii kokon̰ii wigin, kolii kamban̰ii wigin, lirchee wigin, lusii wigin, namisee wigin n̰iŋek taa kaa bayik nenek taa kaa, maŋar nenek taa kaa, n̰ambak nenek taa kaa, nun̰bak taa kaa, nun̰mbok taa kaa, Minji taa kaa, lel taa kaa, kodunok taa kaa, furudak taa kaa, niniŋak taa kaa, likek taa kaa, ndakalak taa kaa njilibak taa kaa, kurnurŋok taa kaa bee dum tii, kalak dum taanu aŋaa niyek kan naa hor ti. Annaa tika ti kolisii niniŋaa nu waŋ aŋaa niyek kan naa kay nu woŋon̰wi kalagu tii n̰iliŋalak wey ti dahaaba wonjoo wun̰ar nun ner artik. Suti wuri annaa tika tii kalagu wun̰ar nu tii maa tin̰iŋ naa tabugin tun̰an eyek oddoy taa kaa, eyek mendrii taa kaa, annaa ŋonun tikaa kalak n̰iliŋalagu tun̰e. Annaa toŋon nu jaa wey tii aŋaa niyek kan naa tin̰iŋ naa tabugin raba siren, aasuŋun ti tun̰erka wonjoo yak wun̰en tin̰iŋ naa tabugin ner tuŋuroo tiŋ andaka, tin̰eri wir nu ti kaŋ muchoŋgu tii kaa jaa, tun̰tee tidaynu aŋaa niyek kan naa taaba siŋen ti tun̰I, taap tenen jaa n̰eetiŋ tii beedum kaŋ muchoŋgu tichey worŋoonu, kay lolii taŋ teneenun lal siren tiigu lusi, kay yak kay nuŋgu nundun̰aa nas nu waŋ andaka lolin dum tii tindagin inda jaa tiigu kasik gin yokoy hadaa taabi tiree nu kaa raakap su wujaa lutok ti tonoonandak wokoy kaa karan ninji kin kalak kakalak yak nicheytee ninday tiiginiŋ girim. Gu jiŋ suŋun, jaan̰isii nugu tik suŋun enjii kidiyan n̰aaman wii naŋan wasigin n̰am aasuŋun niyek kan naa boŋoo tan aasuŋun ti techit taa kaa funduraa taa kaa, baasie taa kaa kidiyan n̰aaman ti, kaa waŋ wey n̰at tuŋun naŋan barik yak isiŋaarak wir gin tandaanu jaa too jaa taŋ gin̰aa ti wiri lutoo yak taŋ gin̰aa irii waŋ jaa n̰eetiŋ, tiŋ andaka kaŋgu, kaŋgu dum dum taŋ tenee nun taŋ gin̰aanuŋgu tene, taŋ gin̰aa irii waŋ jaa kaŋgu tii tabuk nenegu dumn n̰a wujaa yaŋa, aa tirnu lutoo yak n̰arka, yaŋirka waŋ dumnaanu tabugin dittir winditani waŋ kaa tabuk gin ner niŋertee wi, awirii tiŋ andaka taŋ gin̰aa aawiriinu ti, tiŋgu jaa kay gidaarika ti laa aŋaa niyek kan naa likey naran tika laka waŋ andaka wurtee ti, wuraa nu jaa silik kan silik irigu jaa lutok n̰awuk yaa jaa kanaa mbir melek tikati aŋaa niyek kan naa njilibak naŋaka kultiinu. Teer worŋok tika ti kaa, mii wey narka jaa kay nugu kaa kurin kay machuu aŋaa niyek kan naa koduntuu, nduu weniinun n̰uu aŋaa niyek kan naa melee, tiŋ andaka naarka waŋ taŋ nuŋgu taŋ gin̰aa aawirii nuŋgu, tandan jaa werebet awirii nuŋgu wuran nbitee nu wi, waŋ werebet awirii nuŋu wuran mbuyoonu jaa mii wey kokon suugin simaa awiriinu tiŋ lutoo yak jaa aŋaa niyek kan naa wuraa nokoy yak jaa, kudroo nuŋuti baabur tiigu andaka wayinka ti, triŋin̰a, talnaak dawaa wayinka triŋin̰an. Wujaa enjii wayiŋka kaa triŋin̰an chawaawil nun waakan, aŋaa tiŋ kaa jaa kundik nenee andaka sima nu kulnir ti kundik tenegu jaa yow nirandak ti, aŋaa niyet kan naa asiwak kaŋgu beedum lutoo tiŋgu ti karn̰isii nenee nugu ŋonun dum daraa su hedim zireenu lutoo yak jaa karn̰isin naa yak jaa churap aa wirii tiŋgu karn̰isiinun lochteeti karn̰isii nenee tiŋgu dum churap lochondaanu, karn̰isii nenee nugu aŋaa niyek kan naa tiŋ joko boŋoo. Maddak jee yak jaa kiimiyaa awirii tiŋgu nenee andaka, kay nuŋgu nin̰aa ti kaynuvgu n̰aa tinee tiŋ jaa ŋanaa tiŋ nduunu dum laanaanu weyiŋ hedim siren sundar hedim siren, kusan hedim siren aasu gagay nu mii aŋaa niyek kan naa hor ti n̰a lutoo n̰atee nu jaa silaa kaakan, aasuŋun ti wujaa lutoo yak jaa nan̰am tiŋgu ti n̰atee ti, tandan jaa karn̰isii nenee nuŋgu ti barik horgin naŋan wukan, enjii sasalaa kan ti karn̰isii nuŋgu luktee ti,«hesitation» karn̰isii nuŋgu dum enjii sasalaa kan lukarnu, mii wujaa taŋ naran n̰amuk « hesitation» n̰amuk yaa jaa aŋaa niyek kan naa nan̰am ti kidiyan ti kidiyan jaa karn̰isii nuŋgu aasuŋun ti gaytee ti karn̰isii nuŋgu buku suŋ gaarii tiŋ wey karn̰isii nenee nu n̰amuk teŋ teŋ nir wuyoo nu ŋonun dum andri ndriika jaa karn̰isii neneenu harba wirŋan wujaa jaan̰isii nenen kaa harba wirŋan andri dum ndriinu mban̰ataani, kan̰aa nu jaa jaan̰isii nu lul nak kak siree nu andaka kak siree awiriinu ti, anna tika taŋ gin̰aanuŋu tiŋgu wey laa nuŋgu. Mitir mbaar taa kaa, kuŋaal taa kaa, asaal taa kaa, aŋaa niyek kan naa komoloo dum tandaanu, lurtee ti lurar ka ti beedum laa nu niyek kan naa komoloo tiyoo nu jaa mii laa tiŋgu enjii cow zika, ichi nak tiyoo tiŋgu yaŋa tirka gisiŋaa nu jaa kodroo ti taa kaa, kajiŋirii ti taa kaa gan ti taa kaa ilan ti taa kaa urbuu ti taa kaa, tiŋ dumnaanu enjii nu tuttee ti. Tuter tiŋ mii wey garaanu, wurŋan jaa tiik suŋun barik hor kidiyan ti, barik tii gu biil suŋun n̰awuu ndaŋiran, n̰awuunuŋgu meezir jee n̰aaman tattaman aasuŋun kanaa kuley werebet naa wurar nuŋgu gis zoŋtee ti, giszoŋoo tiŋ wey lutok tiigu boŋoo mbaar boŋok tegu isii nak, boŋok tegu en̰ii nak annaa ludatee ti, annaa ludar tiŋ wey tojir ka wojoo kaŋan nokoy toŋon ka jaa laawurar tiŋgu sabak nenek tiigu dum tojirnu bit zoŋtee ti. Aazoŋoka ti wey wonjoo tiŋ ner nanargin kaynu dumnaanu wochotee ti, annaa tika ti kay wey kay yak jaa kamuchoŋ nichey meleenu waŋ zaata kaa barik yak mii aazoŋok tiigin te, tik suŋun jaa wey yayan lafa ti wenee kaa top ti wenee kaa dumnaanu firtik suŋun naran werebet nuŋu jum aasuŋun ti kaa enjii yak jaa yam zoŋoo nuŋgu kaa naran owol weniinun ndoŋon wujaa dawaa too ti wenee kaa naran saadum ti wenee kaa naran itir ti wenee kaa naran aasuŋun wey kaŋ yak met nichendak tiigu enjii tiŋ kan jaa kata wuk tee ti, andri ditir wuk nu tii joko ŋaa her suŋun duumu firtik tiriŋka jaa waŋ wey ŋalaa tofolŋoo nu wanaŋ tee tindrik tiigin wulsika maa wasa kaa kalak gu dum tusurandaanu. Kaŋgu maa ticheyandi aati wiri tiŋ yokoy kichiyii worŋoo nu barik ti yonu ŋaasuŋun tiŋ kaŋgu tun̰ar tiv andaka ticheeri wirnu ti tiŋ maa wun̰aa irii waŋ. Yii nokoy tika kaŋgu dum aafee kiraa kaŋ tun̰arnu wey kaŋ jaa kaŋ jaa kaŋ embegu tun̰ari, kirtee nu joko yow tirandika taa, kaŋ embegu ticheeri aakir tee ti, annaa tika ti wey enjii yak nindaa tiŋgu wey kay yak basaarin, kay basaarin worŋoonu jaa, kay yak jaa kay muchoonuŋgu nindichey tiv andaka, basaarin worŋoo nu wi waŋ jaa wey Minji kin wukan wala tee ti. Aasuŋun walaa nu jaa wey n̰at suŋun ndiŋirin barrdaa tenee nuŋun tapii kan, wasaadak kan bataaniyee kan kochoch kan ladara kan, erkelle kan lafaa kan mindil, bartisii kan, churrap kan lutoo yak taŋ teneenuŋu, barrdaa nun matala ŋoroo naa tiŋgu kaa, mata sima naa tiŋgu kaa, tiŋ ŋoroonu matala yak jaa, chifoŋ wirnun ner joko ŋalaa herti, n̰ee herta ŋoroo aawirii waŋ. Tiŋ lutoo yak jaa toluwoo, fafaraa tekek dittir set niree ti, ŋoroo nuŋgu jaa kaynu ŋuma wukosu kaynu waŋ ŋoroonuŋgu barr yak jaa lulun dowlak menik yak jaa cat nagin ner lolun bar yak jaa koton cat aawir tiŋ nun ti, keyi jaa tiŋ kaa jaa kay yak lolii nidaynu waŋ aŋaa niyek kan naa machaari, machaari ti jee woŋ koyin walaka ti, tiŋgu kaa jaa lutoo tidaynuŋgu waŋ jul sun lutoo yak jaa kulley nizam tenegu jineenee naa nokoy ti hillek wenigin kolii bariki yaak taŋ kan windrii tee wedaynaa tiŋ nun ti wanaŋ ka jaa lal aasuŋun ti koyen walaka tiŋ kaa lolii ŋonun ti, wey taate barik tenek yak mbok wirgu dum «hesitation» aŋaa niyek kan naa naawur taa nu wey waŋ tamma turŋo tika fee suŋun walatee ti. Barik tiigu tonoonandaanu jaa barik drep widaytee ti annaa ti haa lutoo yak kichiyii naanu. Kichiyii nu tiŋ aŋaa niyek kan naa tiin̰e, siriŋ arka kinilar tiŋ nokoy, am kaa aa orŋoo garka mbidisarka didisarka, andidisarka, kok ndisarka, ndidisarka, kar andidisa, aawirik waagu kaa taadak ti, tadak waagu kaa kaynu andaka taasu windaka kar mukuno. Laala kaŋ andaka kondonoo naadikati barik yak jaa midak waagin maŋ kaa jaa basaarin mi yak jaa wey wi marawaahit barik yaak dokter nagin maate aa tir nu kaa tiŋ kaa horti, tiŋgu kaa jaa gagaynaŋ joko ŋalaa bedirii, nu kaynu subade maa jijilii nun ner jul wurŋan ti kalak titiberik konik yak jaa kaatee kiday tiigu kandraktee kidaynu jaa amburii aa tirka ti, waŋ zaata kaa wawaanaŋ jaa kaŋ tiigu wuri kurik tenek wak jaa n̰eenak tiŋ awsandi wey am lutoo yak siŋen waŋ tiigu wurii nuŋgu waŋ dittir andaka chawerek wenigu wasi kay. Kay machuu kelee kantuu nun too wondoch anda aŋaa niyek kan naa ka tonon tani noniinu jaa n̰ee tiŋ kaŋgu lutok yak tidaygu, «Hesitation» gidaygu ndriyan nduyoonu tiŋ andaka ŋooniii tandan jaa noonii aa iriinu ti, ŋaa orŋoo kan yak jaa wey ticheytee nidaygu, wagin ner nanaygin aŋaa niyek kan naa girm tuchee ni girim nugu tuchootiŋ haa tabaanak tiigu, kokon tamuntee ti taamaa tiŋ jiŋ kosii yak jaa lel nindaanu windaa kan kaa wenisii toonun naa awarak tise baasu ondorok ka jaa jaasaf sire firfikirnetee ti, haa annaa wika ti «Hesitation» aŋaa niyek kan naa horwi, indaa wenin tanju kaya wenin tanju, n̰iliyaa nun tanju kuliyaa nun tanju, n̰iliyaa nun tanju, ndrekeliyaa nun tanju, annaa tika ti wol kaa beedum waŋ en̰ii waanaanu, lolii. «hesitation» yuu tireri yuudaa waŋ jaa enjii nu dumnaanu hasar kan ta teneyi, waŋ andaka n̰ortisii niniŋaanu waŋ wurŋasa weeleka kaynu gelek konik waagu hor taani beedum gelek ti keltee kidaynu kay lutoo yak jaa windrii waŋgu wokoyin ndek ti keelee, atirka tika ti kaa laala naŋ jaa atir tenee waŋ kaa jaa tindrii ti, « hesitation» dukura an taraka ti wurŋan mamay annaati kokok waagu kaa jaa barik lel maatee ti, safar tanju menji tanju, lel tanju, kalaŋalak jokolii irii waŋ waŋ ari ti wun̰e siriŋ ar tiŋ nokoy jaa waŋ wun̰ee wenii nu aŋaa niyek kan naa kaynu dumnaa nuŋgu «hesitation» gunsay nunjaanan wuraŋka jaarak taa kaa lel nindak taa kaa keri enje filan tichey yak jaa met ticheyandi aawirka mii jaa tanan garka dum mii kay dukunoo nu garte dukonondaa nu kayndiyak hillegin koko. «Hesitation» wasa kaa dum maa ŋalaa n̰ortisii yak jaa ataafil kelee nuŋgu, adakaltee aday, takalak embek waagu jaa n̰ek tiŋ tii lutok tek taa ni, kolii niniŋaa kan, n̰ortisii artii kan, kay kulisir kan, sawa waani, sawa wan ar waŋ jaa n̰ee tiŋ waŋ bee ila kamiyak an kar lew torŋoo kaa kulay wirandi, kulay daa irii waŋgu ey sun wisndi, kulay suu wenii waŋ ŋannaa tiŋ chabaa mii ndaka endiregu li, wasn keri wii ner naa wi, «hesitation» haniŋgerik kay arka kinilar tiŋ nokoy kolii niniŋaa nu waŋ too nun naa aŋaa niyek kan naa waŋ kaynuŋgu nukos wi, kolii nu kaa waŋ kaŋgu dum kolii sawa tun̰andi, kay too kolii ottuk melee too ottuk tal tek melee, too ottuk tal mbaar melee too dakak melee, dakak irgu n̰ek tiŋ ottuk, ottuk kaa ottuk melek ti. Dakak wii tee ti. Kaŋgu mii kolii ti lun̰tee giday nu jaa kamuchoŋ yak jaa seyek seyek irgu n̰ek tiŋ taŋ weniinun koliii lolii windak, wujaa tin̰iŋgu kaa kolii lolii nuŋ wujaa kanaa taŋ wenin kaa lolii nambay, annaa ti ndriyan jaa inda beeduŋ waŋ kolii barik yak jaa bee, ukuno gin ti awun̰te aasu, bee dum kok taŋ ndriyarnu, su juŋar ndistee ti, nduchaa nenee nu jaa n̰ee nun tiŋ nduchaa nenee nu kaŋgu dum ndulsika mii kudriiyaa too, kudriyaa mbir kudriyaa kayaŋ waŋ nun dum kalak narandaa nu ndalii tee ti,«hesitatin» laŋalak jokolii keleee nu kaa aŋaa niyaek kan naa lolii ti n̰ee ta gelek tek Wattala weelek tiŋ kay menii jul naanu waŋ gelee nu kaa sawa waani, gelee too majilkutoo gelee too n̰endisii, gelee yak jul kay nu lutok yak telvisiyun kaa kan, telefun kaa kan, teenlek kaa kan aasuŋun lutok wakombiiter su wurik suwukir yak lutok ordinaa ter aawir aa wir waŋ nak wak kaakawerii nun joto jokoko ŋalaahertri kaŋ mnu nu. Gak wenegu dumm kay nun keyi ziyaarak ndrii wujaa kay keyi nuŋuyi, wujaa azur tika kokok andri dittir ti indasa windri, annaa tika ti kulii nuŋgu maŋ dummaan moŋon̰I wujaa gelek wenigu kaa yowok ti waŋ kan ti taziikaa, waŋgu goyiree kaa waŋ lotok giday ke kalaŋalak gu narditaanak kay, kalak n̰ilik nokoy jaa kay kaynu dumnaanu niniŋaa werii nu yowtir tanderi wajaa kulisir waa waŋ kaa, yow tirandi, waŋ kay kulisir kan, kay niniŋaa kaa, tukulin walaka tikaa usurak irik waagu tii teeti, usurak gu kulisir nu nambay tisandi, niniŋaa nu nambay kaa tisandi, annaa tika ti usurak jin kaa, kay niniŋaa kaan̰ortisii kaa, kurtuu aa, kamban̰isii, kokon̰ii kaa waŋ dumnaa nu tukulin walaka ti, wey waŋ nun naa too kulisir, too niniyaa, too kamban̰ii, too kokon̰ii andri ti windas ti waŋ. Waŋgu goyiiree kaa waŋ lutok giday ke kalak n̰iligu nar nditaadak kay, kalak n̰ilik nokoy jaa kay, kaynu dumnaanu waŋ niniŋaa weriinu yow tirtanderi, wujaa kulisir waa waŋ kaa yow tirandi, waŋ kay kulisir kan, kay niniŋaa kan, tukulin walaka tikaa usurak irik waagu tii tee ti, usuragu kullisirnu nambay tisandi, niniŋaa nuŋgu nambay kaa tisandi, annaa tika ti usuragin kay kulisir kaa, kay niniŋaa kaa n̰ortisii kaa, kurtuu kaa, kamban̰ii kaa, kokon̰ii kaa waŋ dumnaanu an tukulin walakati wey waŋ nun naa too kullisir, too niniŋaa, too kamban̰ii, too kokon̰ii andri ti windasi waŋ.